<hesitation> biro binu hakaija ganu amasomero agu oksanga harumu buri mwaana weena akuruga mu buri kicweeka kihanga ryoona, nosangamu abaana abaabajungu, nosangamu abaana, nosangamu harumu abaana abakuruga omunsi, ezaheeru, nosangamu abaana abakuruga Kenya, nosangamu abaana abakuruga mu Uganda, so hati munywaani wange obu akuba nayenda kwega endimi ezindi, osobola kumugamba asobola kugenda mumasomero agasobora kukoraki, agasobora kwegesa endimi ezindi ezi otamanyire